Kenyanii adhum ishia khabdhii Kenyanii kabila afurtam lamathi kasjira kabila afurtam lamma suun naam wolbaaa akhummm iii afan inn dhubethi jira akiniin woyya nekhethithi jira mzikinen kila kabila tham ishia khabdhii sagalenen akishin nyathith jira Kenyan amenine mambo wol fandochanen hinkhabdhii akama dhiko akaa wol kopenone hijrti kabila afurtam lamma ñaam wolbaaa afanum isaa dhubethaa mambo biasharani kenyani lila oll jirthi mambo interprenuer ship than iyoo mambo bidiian huji midhasathiathan lila khabdhiye wakenyan